A karazam-pia aloha hita am'ranomasy ao marobe, na agn'arivony mbo kelikely aloha laha fahitako azy, fa manakatsy agny am'dimy arivo na ray aly agny ny fahitako ny isaky ny pia ao satsia maro karazan'ny fia agnatin'ny rano io ao, hafa gn'an-dranomasy, hafa gn'an-dranomamy.